A m'serv ün cunsei për ma mia fìa. Al e ün prublema cun ün'amiza, ma mi sai pa coza di a mia fìa perché al e ën camin a rüzié cun sun amiza e sai <noise> l'ai da buzgn d'ün cunsei për ma mia fìa